Nana. a kwaama yaki mo kwen ke buridi diket kabaro nyike mwor bebaiyo nyi kwob diilo kanghe chi mor lowe bweri nyikob dilori kambo kwaama a tikangnyo naghendo nyi mati diyechew nyiyalkaghem kanghe bebayo mor luwe nyin kwob dilo la bibeyo no dike chukturo wiri chiti mai kwen miri yama yarum teb miib ke neb meb cheb fewab yitib mibo chandugur nyarumum luwe kwamer ka? oh no luwe kwamer duwal dii la dong dong kambo wo a tore nyi wura che do wo a tore nyi wura che dowe na yilan beghen chondugur lo nduke mor luweri, dike bwaghu weu chowo no nawiyeu deldiger di anneye ke moo in choku tum, dila meki tumbo chokum namine chokumtumbo ri laman kweni min cheri no nod nangen fiye nanghene me wiri meyo tikang we meki yang bebei manghe me nin mmwer chii miki deneu ba do wuro, finii bii yang woro la duwene nyen cheri nyin ta nureu nyi ta nure nyi yakenti ya nyi lam fiye nanghe ne gwam nii nagheneu beghen nchok nyo di nyo di ne nyo kulen naghenero miki bibeiyo manyoti chiki tibe chike luwoi lamiu mi tim mi too chiti kambo chidib me kaa nyan ter naghendo kanghe bibeiyo gwab nyi ter naghen do nyitimai nyitimai nyitimai kambo keni lam kob chilombo yob na kakuko cheri nyan kweni nyi ti nyi fibi kyeni win bwiri kambo. Niini kakuko chileneu fubom nyi dim di la nghi yo ti kang we kyini lati taareu la min fiya be beyo min yal bibeyo mito nimne lam nyi kweni nyi kweni tak rii nyam beyiken lo bo nye lam lo weu, nyi lamlo kwamer di nyi yarumom chonduguro mee dom kwamer ka kwamar oh dila min yiken nyilo kambo nyi nyiken nyilou di ketibi danghe bangjinghe wi feye kanghe wi wo ko makan keti bi danghe ti kanghe bibeyou wo mokiye bi bibeyo nin ker lor tiyeu ong dangkeu mo kiye bo bibeiyo nindi chian nyumom ma? machia nyomti lamon yii kanghe bibeyo moki to do we neu mo keyi chinen cho wuro do we neu mo keyi chinen cho womo yoti kang wi mo kiye bibeiyonin kero charko mo kiye chinen dambo charko kambo ten gwanib bembo mamtiyeu kambo yim bwa bangjinghe bo yimeu kaka no bwe bangjinghe ma kwen kanghe kanghum dii mon kiye chinnen gwam no bwe bangjinghe yiyim lo mab kanghe kanghemdi mon kiye chinen gwam na nini nuwe kwaama wi wo chimeran mweneu no mo dim churo di mon tu wuro mo yo chinen mweki to duwe ne takeu, mwe keye chinen chowo ke chogheu mo meran chinin ker kwaamaroti moki to wuro duweneu mwo merang ker kwaamar dang kero mo machinen bangjighe bo chew chon cub che wo kwaamache modo ke cho mo mabibe yo ning nyeu maghe fii kome ki dari oh bwa bangjighe mani fii kome nyo chifii ko me tiri kanghe diker bwoyi ninii kyenli lati na. arub di yauwa charito bem kambo chari mee ro bim mee ko ban cho nubo wo ko cham chariti wari nyilo keu boko nyiken ko cham chari to weyak kocham charito weyak ri. La kum ka yimkalem koni ko yi kaleu kanghe keb mwebo mo kon donkan ketti ko nukan nughe ti kambo ko yim kwamer kanghe bwetikimeu maka mako kwobkang ket ti kanghe mana chiya keche nin yarume tike kungne kanghe mana chuwa keche ti keche mani, kanghe mana yitiki ke ma chinen cho wo, no kemwe kang mwen kang duwal di mon chirou moyicho moke deke wo mo mamen wureu manuwabo luma dikewo mo manen nandireu manuwabo luma wo nye mo fuwa men nyeu manuwa bo luma fiya kerozo ko keyentia kanghe nuwa bo kero cherbo kun ka kom wi, ko kiye kang ti na nyo takeu, yilatendi na nyibori no lokoci nyi toti kyini wiri, nyan tii nyi yii nyi fuwa kan bwiti nye nyiki la laweu fini a do wini? no fiye mani ri boki to di koni di la kon too cho nanghen takero nini nawo nyi tii nyi mawi kanghe chii nyi yikon kaleu, nyi nekang bwiti dangne nyi nekang bwiti yulan nyi nekang bwiti yulan, nyi nekan bwiti eh dangne yadda nyi yim kaleti kowa na yi kale na chor chore dorchero na chib chibe kaleu kambo kayilo namweko kwelchaken fiye kanghe mabo manyo bwe bangjinghe ko wuro no nini bwe bangjinghe yim kanghe keche duwen fini kero yarume ke kungne chire kero kan chuwa rum chire kero betor di yam be mani mayora bwantano duwen no kaghe kebwe mani lo mwei churaken wi kemwe nin wori coche rom ri niwo yim chundukur kanghe mo bidomeu bwantano manika kwaama che wi bang cheko wii to chi nenti to choti tat diye mo nuwa bolumau. ki chi kwel cha kwelcha choya lomo mo dam mo nuwabolumari dike a bwanghu bwiko mwe tiyeu ka mwen bwiya bwe bangjinghe ki yiki duti ma bo makanyo kerlor bwoki keye kanti yimwe yimeu nii wo bidom kanghe meu yii mwe ken wimwe dameu, nwiche nwiche dameu wimwe kaka la a manyi mwi dilang nuweti wiche nine? banjinghe ko churo ke mwe na cherum nii yim bidom kanghe mwe chwerum na yila namwi dilang wiche ti kanghe ri mo chwimaken wi bwe bangjinghe ko, cho na chuwo nyeu mwiyeu duti cho mwi bouti chiko mor luwe mwe diye kakaa na kuk kenen di, nii wo bidom kanghe mweu chiyan me kila ye bwi yabe? mwa yi mwi yim kimembo lombo bwe bangjinghe ki la we ma nye? mabi ma nyo. bwentano kebo naniya mwe duwa leu, mani mwa ya ti wiche nin, wori kwaama mwer kang kom ko yim bi dom wari ko yim fiye win moma ta- ma mwa titi mwi me wiiche, mo mwa titi mo dilang nuwe wiiche nin wii mwe, wii yimwe, wii teemwe, wii kina mwa ma yi choti moki mo chwico ti, bwena da dam yorbo ka? mwa kwa ki kang mwi nune a ywelum dambo ma bi ma nyo to dike bwe bangjinghe dau dambo yor yore wori, no kemwe bwenta no nuwa bo luma ri niwo bidom kanghe mweu a kung mo, bwen tano chiin dila duwal di, bo a kung mo la na wo cha ya fe ki kumewo na chi fiyau nii kanghe cha kwen kutan naye bwenno teb chebo na ki no feri kino bangdi na kwi ki kwan na kwad di na yila weu nii wo kwam beu bwiyabo ka? to cho bwe bangjinghe yiki ma bi ma nyo na biyim bidomeu, kwaama mwerum nen kanghe kemweu. Nii wo yim chundukut bidom kanghe mweu cho yimwe nii wo yiim be dom chundukut kanghe mweu cho teemwe nii wo yim bido chundukut kanghe mweu cho <hesitation> cho yi mwe durko, duweneu bi chong chonghe mani noyo diker no na che kaa bichakece mwama dilang nuweti bi chake che nin na ya na motam ki kume yorbo mo moyime nawe bwa bangjinghe yinen nan chamchem chodibe ri, ma nimwa taba ti mwi ya mwi do mwi mokhum mwi <hesitation> kem wi moki mo bouna kumkuwe mani maniyeu ya mo mecho me moki dikewo fa mani duwen ba manyi wo, mi wo ma kunghumti nyiyeu cho mani cho, la ka kiyekangcho ki luma cho cha yinen ki ko ni tunghu bwe kile bo na mi neten diker mo to <hesitation> tunghu bwe bo ne ten diker choko yimkimembo yaken ti yora mani ma a ku ti kuwe, mani mwa chor choti chore no chi mani di na mam dike wo bwe bangjinghe mani ma kwanatumbo woyimbo tak labangjingheu, ma nyimeu na mwi cheri mwi yilau kwamer dii, <hesitation> yi chi chia ken kang nen kwaama buu kwamanin kang, no diker mwa fiyau weri nye mwi fiyau duwale ri mwan nghichi nyo mwi ne wo nin, mwi kilchi nyo mwi newo nin mwi wo moki a yo wuro dike yimbo bwe bangjinghe mane wori kari kanghe ta yimche koni nyiyo kwancher fiyabo diker di mabo chona chona cho nyeu a yi che ki kungne bwenna mwi yarum cho ta mwi nungnunghi ri kina karkangnen. bwe bangjinghe ki manyo kambo mwi fiya mweu mwi cham duwen fwer mwero bwameu kilchi ne kemwenin kino mwi nungnunghiri na karkang nen. bwe bangjinghe yiki biki nungnunghi ki kwabe ka? cho mwi kebo nii ken mwi cha ki kwamwe mwiti nunghi ki kwame mwi kebo niken bwe bangjinghe ko churo no mwi fiya diker di kilchi ne yimwe nin. Kilchi ne niwo bidom kanghe mweu, kilchi ne kebmwebonin Kilchi ne kinab mwebo nin, bori nachi nyemi kambo kayitiwari na kom ma kan dikero wari naka nunkan nunghi wari, nachi nuwa kom beri na luweu na mum na luweu na yi kwamer beri na koyo bibiyo nin ker danke woro bibiyo mani tabtiya finifiniye di bibiyo an i to, ten kwanob bebo ki ma wo, ten kwanob bebo ke ma wo teb bebo yo chowo dangke chidob binineu chowo ah dowen mabi torkangher, mabi kukongher, mabi maka dikewo mabi makang dikewo tok cho kom yo kwalito ken no beyobe kaghn di kwaama mani nuwa lumabeti banko keneu mani chiyati tankwanob bebo dam firene nuwa boti eh duwe neu bwe bangjinghe yi nen ki moki tok mwiki yeri tuka meu dam firen bangheu nuwanti nuwanen ti ko ma kiye moki nye duwen di, tonendi mo mawo dondoghe di kume mwe mabo wo dong donghe ri, kume ni mwe duweneu mwiki kichi kume na mwi ma dong dong di kwaama ki kume mweu ki duka mweko kwobten ten na momabo wo dong dongdi dii duwe neu wo mo nuwa bo luma fini ka kakkakka kebmwebo yalatiya mwe cho mon dim mwe cho mwi kebo niffir tak, kanghe dike cho momatiye mani yatikimo fiye la bwe bangjinghe yi bo ki to, no ko bow chundukur mwiyimdi kange mofiyari kilchi nin dike mwa fiyari ko cha kanghe kemwe kambo mo nungnugheri akarmwande ta mo nung ki kwamweri an we a nung kang nenti finiye? manaa mati no duwen chiki nini bi fedderi chanwo mwancheri mwitikancho ta bwenta chiman chuko ta chi chi chorbo diker mwem cha chokom ki kom dikiya ko tikang chori chi kwaklibo niya manki kedikere. Ya kan tikangcho wori che mani kambo mwe mwichikeu manitikan nentiya tikannan mwetiken chocho yimbo labangjong duwen bo mayimbo dong dong namo bou na moyiyim kalem kanghe kem mwebo kwamet ko nakang nachunghume kwamet kambo ka ken kwaama ri na ya kikom fini kwamet naka yila ka yar kanti kwamet na bwe naki yala wo na ya do nure che wo na nod duur chari chedti cho dike yimbo bwe Bangjinghe merang bineneu tukabeu meranbinen, merangbinen bo kero bwid merangbinenbo kwii <hesitation> wona channawe no ba chayari na bwangten ka churo di mabo fiya minie kwobka dure ti mabo fiyi kwobkangketi mabo fiya ninii bwaro mo nyombeu kari keche nuwabo lumare yau kanghetum naba ti bweyim duwene naba ba fiyati me kenkomti biyi kayimbo tebbebo yi kangheten kwaanob bebo yimeu niwo ma bo diker dong donghe chwaane fa bwe Bangjinghe an choku tiber lor yi ka dachen duwen non tamchori chian twallum cho chodike dambo mene no duwen bwe Bangjinghe non ni cha chi ma chin nii kwuye ka dike cho kummeu non cho ri bokeyi kero bo tamcheu bwe Bangjinghe mania chiya ti no yeri chian tungken cho.